wunnei a nyi eing nwunde, nchngr n laga shiyaga nzg shiya'a nnuga sai halawawi nnura tanzra ya'a eing nzai nzai an ziune'ie a Kumo nzai aya'a azai nbre ya'a eing nziuneyene, nzai a Kalajaga, nzai a Yumfre, nzai a ka'ilanaga nzna zbngjim mawa kswede nabngjim kobowe a hangjim gede naktushiya'a nzai a Boltungo nzai ka'ilbagan, nzai a Gombe, nzai Tumfre, ya'a tumfre kzk shwa ya'a eing ba ar b tunfre na kamaga an laa yibbeiyege. ya'aye an har kasuwa tmatr'a na ba ja kasuwa tmatr'a ye kshwiye, aan eig bamwatrna. a mwara jimmei nywarra sha'a amma ba ziu eig jim kzrema zalutna kwunwaye kshwa Taraba kz ganye kshu a nadu kwunwe yuwa a habka waba ayuwa kkurwe kkru kuwa imee..... <noise> shina'a eing bei shiyaninyte an hagan shinega Kkwire a Kaltungo, <noise> Kaltungo nkwiruwe a ze aza kastsatan, shin'a eingbei nz zwinya nyi a nugamilge hoyawa an janina, nzri zbngo bwar tuma ma nye bngi ashaan kkurwe. shi'en'a eingbei, ba nzr kute shi zwinya na'a na juwiya fonne ashaan kkurwe, shien'a eingbei ba nz zwinya shyirie yane zwinya nye, yira zwaya nyim funwe ar btungijem ayu aaa <noise> aya'a eing ba ngr kwarka a Kaltungona kzkri zbyuzwai wa yambauwa a yumnin shauma a kurwe nshine kkurwe. shien'a eingbei kutdeme hoyawa ajan shiyenyina yiro ya shannyigwakala kzri aya ngr kwar'a a Kaltungo kkurwe nkwine a Kaltungo aza kata satan. A gwajiuta shakule, a chchnka shakule nzgyunnuga eing bei whn <noise> nz Billiri aya'a eing a kufai aya'a eing ba shirshimshela an tuwa'a yabauna kk weireyuwe katnatsar, shien eing bei nyi nan zai ta n da makranta bngo takdauwi nzra dai halawa zge bnzgana nzga nfga, ntaya ga nznshwaga, shien eingbei kzai a miltamilmle a shiya milejimna yi hanjne ashna'aye atau hanjne kzmiltamilmile. sarya'a eig bei miltamila kkurye shiya jimna kzkzmiltamilwa......za'a nyi a Billiri kurya'a eing banda ya'a ya shirne'a eingwa, kzi halawawi kzr. Zakwamamo na'a eing ba baadi kwamjumana bke bn mwar bzro ya'a eing nzgye nnyugana. kye Billiri kye zkya kzkznz nekei kzkzya'a eing kfra na kuseakusea a eing babarta a kwamjumna kyalwa kyairwa eing bei nyina ya'a eing nzai nyulla nye a dwuna. shna eing bei kzai Yola, halawawi bngr dwangimla shiba jimne bzbb dwiyawa tomra takona, ar halawa zai wibjre miltamila kzai a pakaldali jirgin samawa njirne to! a yomna ndwaniyaliya eing jirgin samawa a bajir. Abpu kagan eing yibbyirwe yibbayirwe a gwanwyawamnna ndwa neyaliya nandwata na a haga mwaraga amma yibbeibibyuwe nye wane birkei. bybtawna kutbkur bbyuwa ga'awna zann dwa ga'a ta'a gwala yib beibi bahaya nyine eing bei dwa dwa az'eing na dwa ta dwa yaliya'a eig nduga nnyugana athebei. ya nya a jimne ya zra a yeinbe, zya nbre nz zalo ndwiya'ayuwe zm dab-dab-dab ayuwe ndwa bkmb tuwa'a lakkar kwanwa bkm bziundre bziundre ganama karatba ndwiya lab dab aa <noise> a cham nziunzm breme mekzai a ganamya nyine, a Bambam kziunzm breme. Mei kz ganamei a tula nyo kziunuweyuwe bki btuwa'a ganwa kziunwaeyuwe.....bkm btuwa'a mana, a ya'a eing a yara tomma mra Gombe ne, kziune bkm btuwa'a bisharau ya'a brre eing kzir ganamna kzir ganamna .....eing bei nyina ya'a eing nziudr .......nkurwa nyetakuda nani...... <noise> naktu na tuta n hawa Yola na <noise> nz nkra..a....a.